<hesitation> rí késú na̱ni̱ꞌnúúꞌ rí rí na̱ni̱ꞌnúúꞌ jún késú añéjú, késú oajáká, késú ránchú mangaa. Ikhaa ríꞌkhui̱ má rí na̱ni̱ꞌnúúꞌ ikhúún. Wéno̱ rí késú oajácá, <hesitation> najmu̱ꞌ nakhu ríꞌkhui̱, na̱kha̱máꞌján náa̱ꞌ guma ja, numuu rí na̱ta̱ꞌmáꞌ inuu e̱jui̱i xúꞌkhui̱ rá. Numuu rí xúꞌkhui̱ nandoo nagigoo rá. Ora̱ rí rí oajáká mangaa nandoo najmu̱ꞌ na̱ni̱ ríꞌkhui̱ rí nutháa̱n chílé rellénú. Ikhí i̱grui̱ꞌyáꞌ rí késú oajáká ja rá. rí duun rá pos na̱khu̱ꞌmbúꞌ na̱riꞌjiuu, na̱grui̱ꞌyáꞌ bólsá mbáxngaa, na̱riꞌjiuu xkui̱ rá. Na̱gu̱wíí tsígooꞌ, yáá de ikhí rá, na̱grui̱ꞌyáꞌ má késú skui̱ mbu̱júúꞌ. Ikhí xúꞌkhui̱ rá, nanígúu̱ꞌ mbáxngaa na̱xnu̱u̱ ríꞌkhui̱, aríná, na̱xnu̱u̱ ríꞌkhui̱. Ikhí xkui̱ rá, na̱ri̱ꞌtha̱ xndú, <hesitation> na̱ni̱ꞌxi̱ na̱xi̱ꞌxi̱ xúꞌkhui̱ rá a̱sndo̱o naꞌni ngáꞌjóó wénú rá, a̱ꞌkhui̱ rí nagrui̱ꞌyáa̱ꞌla má xndú mu̱ꞌjmu̱u̱ꞌ ikhí mbu̱júúꞌ, wámbóꞌ ikhaa rá, na̱ni̱ꞌjñuu xkui̱ mbu̱júúꞌ, a̱ꞌkhui̱ rí na̱khu̱ꞌmááꞌ duun xkui̱ rá. Na̱grui̱ꞌyáꞌ na̱rígu sartíi̱n nagigoo jma̱a aséíté. Na̱grui̱ꞌyáꞌ ikhí xkui̱ rá. Yáá nagu̱ꞌ má duun ríꞌkhui̱ rá. wámbá nigu̱ꞌ rá, a̱ꞌkhui̱ rí nda̱jíi̱ ra̱mbu̱ xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ o̱ na̱ni̱ a̱jma̱ duun ikhí mbu̱júúꞌ, numuu rí ma̱ga̱jnúú má ndasko̱ꞌ ikhaa mbu̱júúꞌ. Na̱nu̱, wámbóꞌ nde̱jíi̱ na̱nu̱ xkui̱ rá. <hesitation> wámbóꞌ ikhaa rá, na̱gaꞌjóó xkui̱ mbu̱júúꞌ. Yáá duun rí nigu̱ꞌ a̱ꞌkhui̱ rá. <hesitation> na̱grui̱ꞌyáa̱ꞌla náa̱ꞌ yaꞌduun riꞌkhui̱. Xkua̱ꞌnii ejmu̱ꞌ rí késú oajáká rá. Ora̱ rí késú añéjú a̱ꞌkhui̱ rá, po <hesitation> na̱ni̱ xú jndo̱o̱ꞌ ikhaa mbu̱júúꞌ, ríꞌkhui̱ najmu̱ꞌ náa̱ꞌ meda ikhaa mbu̱júúꞌ. Ikhí ejmu̱ꞌ ja rá. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí ikhí mbu̱júúꞌ, na̱ na̱ni̱ má yaꞌdun xúwíꞌ mangaa. Nda̱jíi̱ má duun nda̱jíi̱ má ra̱mbu̱ mangaa, na̱ni yaꞌduxúwíꞌ xkui̱ rá. Ikhí e̱jngi̱trámuuꞌ náa̱ꞌ inuu meda a̱ꞌkhui̱ jma̱a rí náa̱ꞌ ne̱xnu̱u̱ késúꞌ xkui̱ mbu̱júúꞌ, na̱ka̱ mágá, na̱ka̱ lechúgá mangaa má a̱ꞌkhui̱ ríndo̱o rí rígá. Jngáa̱ ríndo̱o nda̱a̱ꞌ po xúꞌkhui̱ má jnii mbáwii eꞌni. Jngáa̱ rí ríꞌkhui̱ rá, késú ránchú rá po na, naphú má ríꞌkhui̱, na̱kha̱máꞌ ján má guma mangaa, na̱ na̱khu̱ꞌmbúꞌ inuu e̱jui̱i má ikhaa mbu̱júúꞌ komo rí xúꞌkhui̱ wénú ndasko̱ꞌ eꞌni rí késú má ríꞌkhui̱ mangaa xúꞌkhui̱ rá.